Marrueko retako jae kuareta guɨnoi jaeko oime oyeara reta arabe, vere vere jeisupeva jare africano reta erei jaereta täta omboresive kavi opaete kia reta yogueru yae jare jaereta imusikako nagua jare zoko jae jokua colorido jei supa retava jukurai jae reta iyarete